Ny kolotsaina any Inde indray a, ny tena malaza indrindra fantatro izao hoe ny an-dry zareo rehefa maty ny olona iray dia dorana ilay razana, dia entina ilay lavenona, dia alefa eny amin'ny rano eny hanaovana fotoam-pivavahana dia alefa mandeha any amin'ny rano any arahana voninkazo, dia avy eo ilay sarin'ilay olona maty iny a hahantona ao an-trano indray avy eo dia ravahana ohatran'ny hoe firavaka vita amin'ny voninkazo dia mivavaka amin'iny foana indraindray, dia izay